Uxatu lu wakan etsa liwat tuno xa xa xa xapuxkut liwat noxa atsa pues tu tulilakgapasa mole ama pin pin ama xlhawakan xa mkgast kilhtsukuni para lha nata makgastokgkan pus nalhawakan mole axna lhawakan mole lhatsa tina ka ti lhawak lhuw na lhawakan para akgtim baporera akgtu boporera osu akgtim tina nalakaxlhawakan mole lhuwa mole na lhawakan esta para ama noxa mole chi lakaxlhawakan na tsilikan e galleta na tsilikan natsilikan ama este canela natsilikan pasas natsilikan este almendra natsilikan i tsama clavo natsilikan cacahuate na tsilikan ama sekgn na tsilikan ama panblanco natsilikani chau xa tatsili lhawakan skawau na lhawakan i pus nami no xa ama tunoxa lu xmakanikgokan unoxa ama liwat Pero na na lu kgama tawani na makapini tsama tina ajonjolin kamakapin tina ajonjolin kgama tawan u mole chono cacahuate kgama tawan uxa mixki xsabor i este wino tin tawa para na makapiniy para akg tina cebolla esu ajo tsatsa cada quien xa kawau para chiwani wakutun para tawakutun pus tse tawakan para lhatawa lhatawakutun pus natse wampara wixa ti lha lakgati lha lakgati wa cebolla lha lakgati wa ajo para tsama tsama no pin chinox tsilikan noxa pulana pus nama manalakskawilankgo aku na tsukukan no suakgakan xuat xuati no natsukukan suakgakan no para ti nokawau na lhawa no pus na suakga noxa kxuat asta smatanka nalhawakgo no na tsilikan cho axnoxa tsilimakats na makanikan xa tsama chocolate chocolate no uxa na makanikan pus chiwani xli kgama no xa na kgalhwanan awino ti tamakaan no sekgs ama tu wanikan piloncillo tina noxa un pedazo tina namakani no pus Kgama tawan noxa tsama porque tsaman noxa chintsa masakgsima amanoxla nuntsa no xa lhawakan ama nalaktsiliy no pus liwana na laktsiliy para macteca osu aceite tu lilaktsilipat pus kgama noxa xtakgalhwanan ama liwat uxan tu lu lakapaxkuya atsa kin kachikin tsamalh uxan tu tu tukalhawakan para lhan tamakgaxtokmak lha lhawamak akgkukitsis kat lha lhawamak para cumpleaños lha lhawamak para bautixa usu para tu lhawamak no para tsa tamunuk chiwanit paks u lhawakan pero chincho no na lhawakants u este ama taco taco wanikan ama alpastor wanikan na nalhawakan na putiminik xa an ama xa na nalakaxlhawaya u taco na na enchilarliy osu para tsamalh pus na na lakaskimpara xlana xingredientes pax tana ama oregano laurel clavo taan tsama tomino pus tsam xa naka makapinikgoy noxa tsama tsam axno na enchilarliy Na makapiniy na makapiniy na u tsama a tuno xa tuntsa tuntsa litalakgpaxi no na makapiniy e huajillo namakapinit tsama e vinagre de manzana pus putiminik noxa namakipiniy xlau chono tsama axux na makapiniy pus nalakaxlhaway no tsama mi liwat un tu nalhawa na lhaway no parax la taco na lhawaparakani ama tu tuno tsama barbacoa na lhawaparakan naman ux lhawaparakan ama barbacoa na makgchikan na makgchikan ama barbacoa natawilikan nuntsa tsama tsama chiliancho nasuakgakan chiliancho cho na makanikan na makaanikan oregano laurel chono tsama comino na makanikan tsama cho na makanikan no vinagre na makinikan tina e xa tasuakgan pin untu xaskawau tsamali makanikan manteca liwan nanali lakuilhamikan pus akuna makchikan no para xkgam nali makgchikan no akga gkalhatun kgalhatunu no xa mujukan tsama na makgchikan na makgchinankan no Pus liwana no xa na makgchikan na lhachila maski tsa xkgam no nali makgchikan napujukan chiwaniti no pus unoxa tsama no tuxax wakan noxa atsa nalhawakan nalhawakan noxa tsama liwat pus akalistal noxa na lakgkaxlhawakan no para tu no tamakanikan no para xastapu para xa xa xa taxpat no mpin chiwaniti tu tawokutun pus wixixan katsiy tun kawau no natacompañarliy noxa tsama tsama no liwat na lhawaparakan ama nn xtilan eso costilla tux tapan paxn nalhaway tsaxa tsama tuxa xa xax kayiw xaxkayiwno nali kaxlaway tsaxa pipian xa tsama tu chiwani lhawakan no pues lhalha pulaklhuw xla anini noxa tsama para na kgamaxa taxtuniachaan no na suakgay no min pipian na suakgayi tsamalh chon tasuakgay no uxa xa xkayiw pakglhch xaxkayiw pin maski lhanatalhaway pakglhch tsa xkuta lhawaxa pakglhch mani mani pipian nam no tsama no pin tu xaxkayiw Chon tsamalh na na makapiniy noxa axux cho na makapiniy no cebolla tasuakgakgoy pus nalaktsiliy noxa tsama man uxa na makapin no nalaktsiliy no chon ka kamun no tina lhalu lhalu chuchut noxa katilhaw tsaman chi kawau nali nalichipakgo tsama mi liwat liwana no ka kalakpupu no cho kamakapi no xakgalhatunu no mi liwat no para mixtilan esu esu tsama xtapan min paxn ka kamakapi no i este kalilakpupu no liwana pus kgama noxa aman tu wanikan xla tsam exla pipian ama xla xla liwat xla pipian na lu kgama no xa taxtuyacha pus uno xa tulu tuno kawakan noxla ama tunoxla xalaktse liwat wanikan noxa atsa tsamalh pus nuntsa nuntsa no ekinan lakaxlhawaya